ڈنمارکک ثقافت چِھ امیر تہٕ متنوع، روایت، کمیونٹی تہٕ جدت طرازی خاطرٕ چِھ زبردست تعریف: ڈنمارکک ثقافتی میک اپ چِھ علاقائی روایات تہٕ وائکنگ ورثہٕ، فن، خوراک تہٕ مقامی زبانہٕ پیٹھ مبنی امتیازن سۭتۍ بیان یوان کرنہٕ۔